نحتاج دجيج، سكر، بيض، زبدة، وبيكنج بودر، نخلط الزبدة والسكر مع بعض، وبعدين نضيف البيض واحد واحد، بعدين نضيف الدجيج والبيكنج بودر بالتدريج، نصب الخليط في جالب مدهون بالزبدة، ونحطها في فرن محمى على مائة و ثمانين درجة لمدة من ثلاثين إلى خمسة و ثلاثين دجيجة، و لما تستوي نتركها تبرد ونزينها بالشوكولاتة أو الكريمة، وصحتين!